Kite to soratan rakel to kanen to mamake onde nyu one one tu mangase pangan tokanen ondei kan to arenne manantang wu rakelen to kukis pihoan mangase to ondei nyu ore tuku mangase kukis kalapa te pihoan mikinayoan nyu oneren ko kumangase mangapang te eren onde nyu apale ni ore ondei nyu to mangura oneren to suratan to mamoloaang ore tera momake nyu tera monananm pakosale to sumpurane namo laang tando namake lana ya mamen yapa ai tando ondei pamake pihoan kite tone kite mamolaang ondei nyu te to talos maunanam orakelen kukis topihoan mangase ondei nyu tongonto balapis epo epo onde onde te e kinayowan onde nyu wo nanem ne talos le maunanam